No na pua o ke ānuenue, ʻo ka ʻulaʻula ka lehua, ke kukui ka ʻōmaʻomaʻo, ʻaʻole maopopo au i kekahi pua poni, ʻo ka ʻilima ka pua melemele. ʻAʻole maopopo au i nā waihoʻoluʻu a pau o ke ānuenue a ʻaʻole maikaʻi kaʻu hoʻomanaʻo ana i na inoa o na ʻano pua like ʻole. Akā o koʻu pua punahele ka pīkake mamuli o ka pua ʻaʻala kamahaʻo akā he keʻokeʻo kēlā a ʻaʻole pilina me ke ānuenue.